Ngam lotuwa maa niyebim, ne niyebibim botuim asala malatara esi nino fitis te, limutuk te, laubata ene te, a kotera botu huan alilehe. Lehuan alau esi nino taisalau, adiba taisalau, a keselai huanasofu, a butmataanis, butmataan inlo, butmataan intol, halai alileleku lehu, akoti ababaleku rahi. O ankaitahi wabala sala, lehu ala difirara ene hee. Lehuan mulai mului mului alileleku lehu, alileleku. Lehunan a balenira leku lehu, a batamataan intol ihatal alileleku huan, ensi nino limutuk tufitama wabala. Wabala loyhuan ababa, abahuan akai. Akai sefu, langsung se olok ese enino, ni ebeme sakauni ni abani kai kai fita anhu. Loy huan se hel sirai ese enino. Rakani meno husrakani misi. Tutu setutu huan, se eseno ufaya. Se eseno ufaya huan sehakalaira, se una sefu sikasifara inte meleloy setotose sefu sehil kalatubeme bawaneme ese enino feleme un tu ese enino. Besemeun ara alanai melo emho, sehuna lohok sebakmala tilau kawalyamaun. La kawalya mahuan sehuna aninoho loy loy loy loy sampe masa, sesikira. Sesikira helo se hunani, ese enino obeme. Sesikira lau setebuni obemeun, lehuan se seltu sehakay tu ese nino. Bangakali meun ese se unatu fitemeun se huna lohok setebuni, esa an kanalalam. Loyhuan se ase rea aife mesaka se ani manakai niabam ni heloy hakai niaba anin. Se heloy huan se ai lohok niabamaun. Se ai lohok niabamaun loyhuan sefu. Se aisefuan se am hil sera hakalei ni me oboleimeun am ese loy esa ani no. Kwa yama am muhusiraha kemiu, am muhusifsiraha kemiu, am eselifalal antebu nikanalala mahu.